Innok' kink'ab'etik chen tutumän inten ma' in ma' in ma' in- ink'ab'etkuntik innok' jach jep'a'an jach <hesitation> a'lo' ma' ki' tinnok' chen jol tin- tinkukutel b'aylo' kinwu'yik kin- kinyub'ik inkukutel jach ma'lo' ma' jep'a'an in- inkukutel tan inman jach ma'lo' kinwu'yik in- innok' tinyok'olten, ka' a' mak yan kuk'ab'etkuntik unok' jach jep'a'an, jach k'as kiwilik to'on ma' ma'lo' mix ti kukutel, mix ti uman mak ti b'enil.